मोर् जानल कुछ डेजर्ड्सके नाम यी हैं। केक, आइस्क्रिम, कपकेक, ब्राउनी, खीर, कुकिज, डुनट, चकलेट, लड्डु, जुजुधौ, योमरी, रसभरी, जलेबी, सेलरोटी, हलुवा, गुद्पाक, लखामारी, तिलके लड्डु, पेडा, बर्फी, कुल्फी, गाजरके हलुवा, खुर्मा आदि हैं।